نوع الطّعام المُفضّل والّي أنا بحبّو كتير هوّ الكوسا بلبن، الكوسا بلبن كيف بطبخوا؟ بِشْتري أبل الشّي للكوسا من عند البيّاع وبجيبُن على البيت لمّا بجيبُن على البيت للكوسيات بغسٍلُن وبحطُن ينَشْفو شوي بي كونو نشّفو، بعد ما ينشفو بئُص راس الكوساية وبلّش أّوّرُن بي مئورة خاصّة بي تِأوير الكوسا، بأوّر للكوسايات لحتّى يصيروا جاهزين إنّي أنا أحشيُّن بالّحمة والرّز. لمّا بي صيرو جاهزين لأليُن بالّحمة والرّز بجيب اللّحمة وبنزِّلا على الغاز بألّيا شوي مع ملح وبهار وبحُطلّا شويّة صنوبر لإنو الكوسا بلبن كتير طيب إنّك تحط معو صنوبر بتصير ما بتنسى طعمتو أد ما بيطلع طيّب، وبحط الرّز فوئُن وبلّش بيجي بدّي إحشي الكوسا الّي هوّ مسماينو كوسا بلبن، بحشيُن للكوسايات وبخلّي شوي فارغ من راسُن تئريباً شي يعني س- كم سانت من الأصبُع الزغير ما بكتّر حشي بي ألبُن بخلّي فارغ شويّة مِنُّن يعني شي أربعة خمسة سانت هيدا يكون فارغ من كل كوساية بعدين بخلّصُن وبستّفُن بالطّنجرة، لمّا بستّفُن بالطْنجرة كون أنا مجهزة اللّبن لبن أكيد بدّي حُطلّو نشا. و إغلي على الغاز أبل ما حط الكوسا في لإنّو إذا حطيت الكوسا واللّبن مع بعضُن ما بئى بيزبطو بيفرُط اللّبن بصير اللّبن لحالو والكوسا لحالو وما بئى بي صير طيّب مِشان هيك بِغلي اللّبن لحالو بديرو منيح منيح منئول نحن منديرو يعني منحرّكو منيح منيح وبعد ما منحرّكو منيح لا اللّبن بي صير بي فور بس يفور اللّبن ويعلى لفوء يعني صارو لازِم ينحطّو اللّبن فوء الكوسايات بصير بجيب اللّبن وبحطّو فوء الكوسا وبي ضل الغاز شاعِل عليُن، أبل ما يستوي الكوسا بعشر دئايئ بدئلُّن تلات أربع سنان توم يلّي هنّي بي سمّو فص توم نحن منئلّو سِن توم تلات سنان توم مندئّن منيح منيح مع شويّة نعنع وشويّة زيت مازولّا معلئتين زيت مازولّا <noise> وبحطُّن فوء اللّبن هون ساعِتا بيغلو مع اللّبن عشر دئايئ وبي صير الكوسا بلبن جاهز للأكل. <noise>